كنت هختار سفينة الفضاء لأن ديت حاجة مش موجودة كتير وتجربة فريدة جدا من نوعها وبتمثل بالنسبالي حلم طفولة يعني لما كنت صغير كنت بحلم بحاجة زي كده في يوم من الايام كنت هعرف حياة ال رجال الفضاء بتبقى عاملة ازاي يعني ازاي بيتعاملو ازاي بيعيشو في الأجواء الصعبة دي